ممكن تحجيج السلام العالمي، بس يحتاج جهد جماعي، وتعاون بين الدول، الحوار، والتفاهم، وتعزيز الجيم الإنسانية هي خطوات مهمة، والتعليم وتوعية الأجيال الجديدة عن التسامح والسلام يلعب دور كبير، السلام يحتاج إلى إرادة جوية من الجميع، وكذا بنجدر إنه نبني عالم أفضل.